Canadapeko jae oajaete iroɨ <hesitation> mopeti parte rupi erei oimevi <hesitation> oajaete ɨvɨti jare oimevi i iroiaveva jare oimevi jakuvoyaevi oajaetevi jakuvo <hesitation> irü tëta japipe rupi ñoguinoiva reta rupino jakuvoyaevi